यूनाइटेड किंगडम के पाक शैली कुछ ये प्रकार है। यहां घूमे के बहुत शानदार जगह है। यह कला के बहुत सराहना कर थे। यहां शिक्षा और इलाज मुफ्त है यहां के लोग बहुत शिष्टाचार है। यहा के लोग हाथ मिला कर अभिवादन कर थे। यहां के लोग ड्रिंक्स कर बहुत खुशी से स्वागत करते।